Mi defan hako bokko be marori ngam himbe yidi dum. mi andi bo to be nyami be seyan be nana beldum nyamdu mai.